يالغالي ادري تبي نحكي و نسولف بس والله وراي شغل لازم خلصه ، خلين اركز شوي علي شغلي وبعدين نقعد نفضفض علي راحتنا و نسولف و نضحك ما قصرت والله بس أعطيني شوية وقت-شوية وقت اخلص هذا الشغل الي فوق راسي ، و بعدين نعمل اللي بدك ياه نسولف براحتنا.